E toa tete te vano, patsan kes mato upas nom a buar, vavatuts am buar pa tate ruena, sese upas ma buar pa roan, en tsi vasasa no menom a bara kasim po sana kotsino na tana van. Ka taten vavi, teno vavi vanom veni e toa, tona te tona te na te sa koen a pekas. Te nanao venom veni, vatsoe ka to bena e ma pean, papa to katoma paran tono tantan nomom to no nano vavi nom tono to va voa veni, taim man pekuara. Toa-toa pete kes ma to pono ubar pate rue, ruem vouna topena tena pean. Taim nanao ni, tova ta vane pean, tena vavi voa nom veni, to peo samoso ga to vene ma pean. Tate nati to kita vanas ne toa to e toa me to kita na buar, taim nonao vavir, tsi te noma, tsa ro tsi nene. Tsuan kesi vi meno a buar, tsa va nom vu ma koraim papa tso, koro tsin a penane. Tena nio von sasama, <hesitation> toa me tsi topena to nate na pate toma to pona voa se nom a buar para, taim voa se nom a buar paruan tope, taim na vasa vasus tope vasus voa bereni. Tem en na pubam toa, bam toa me voro vaim vimvi. Tenos skul vas ten marior, te nao tsu nor a kua tsa verevere vas anor Kovakato nats ka imbi ene po tsunaro kua. Vei tatene tsan pe vavatuts upas enom pe tua ko tsino rekasa ko vavatona o vavatuts nan se abuak. Eh tua to te sisio ena pe kua nan mamatopo nom abuar. Kavavatuts nom abuar sesenom abuar pa aran ge o taim no an vakav. Tsiako a banis ka vasovon tua ka viviso nor a ran peor. Kor tsino tete nor pas paia ar. Taim no tua verevere vasasa nor. Naba amamoto tsa noma ka amoto er pe tua pean kas tsa verevere vasasa nor kamana ka imbi er. Kan kita nata nom. Taso gaga rova tso asas pe tua pean sok kusa. Ka poka akuk eim po hbam ti to imbi sove kas to imbi e tua pean. Tene o taim me tua me <hesitation> tsoe vanata ena pa tanubu nubu taim bete tenom. mamadonom atua tsa tokoroko to natavoainom vene. Potana to seseava enama. Tua me to tesisio na potana pean po bon vio tsa tsun. Potana vio tsa tsun tosesenapean po natatsiana. Taim nan badono e tua tokoroko patanubunubu taim tsun pean kora taim nan tsun. Ka kes panonom ni e tua rovakora tsa vatsun avoan kes naonom pana kes nao nom